لما بكون لحالي بحب ألعب في الجوال مالتي بيكون واجد مسلي، بس وأنا مع رفقاتي أحب أجرب رياضات ثانية زي الجري أو أننا نسوق الدراجات أو السباحة كتير واجد واجد رياضات حلوة.